الكتابة، كنت دايماً بكتب يعني على النوتة بتاعة الموبايل <hesitation> أو في نوتة صغيرة معايا، بكتب فيها أي خواطر مثلاً، أو مواقف بتحصل فده <hesitation> من الحاجات اللي يعني أنا بحبها جداً و بشكل خاص. يعني <hesitation> فكرة إن أنا أستعيد المواقف وأشرح هنا مثلاً حسيت بإيه؟ أو <hesitation> إيه اللي بيدور في دماغي؟ بيدي نوع من المتعة مختلف جداً.